Iya jadi mulaman iumani penglihatan am karoro amoi inansuan bahasa laharimaso wortel. Wortelam pokonya idapati idapati susah jadi ira imusti iraling sonila iraliuhinam sejenis uhinam jadi musti ula akang <noise> nipinibibit mairalin <hesitation> termasuk dua jenis am termasuk uhin <hesitation> iajenis sayanam uhin makanya kalo bahasae bahasa indonesiaan wortel. Wortel ambuamata nikahara pokonya ita musti inipin kapu sakarang sian kapu lalin koa bearti lahuiloi <noise> loipasar amoi laumasohi hatapasiam pokomya kalu iterutamairalia lihulakama himalani bibit ruati iralin <hesitation> berarti ni hasilam siam karoro tapi kalo itehoiam lacampur lasemprot tati pupukle am karoro koa tpi yang jelasnya bahwa mulaman jenis luurin tati wortelam bisaniulaiteri penglihatanam karoro.